Ireto avy ireo akanjo fitondra milomano: voalohany, misy ny fitondra- akanjo fitondrana milomano ho an'ny lehilahy sôrta fotsiny; faharoa, misy koa ny f <hesitation> fitondrana akanjo milomano an'ny vehivavy zay maillot de bain ambony ambany ary misy koa ny satroka miaraka amin'izany mba tsy ho lena ny loha.